تعغف انت اكثغ وسيلة نقل امان هي الطيارات؟ اكثغ حتى من الطرق البرية والسيارات - لان لا سامح الله اذا صاغ حادث بالسيارة غاح يصيغ بشكل فجائي ، بس بالطيارة ولو الحوادث قليلي ، بس حتى اذا صاغ حادث اكو مخارج طوارئ اكو تعليمات ينطيك هي الطيار والطاقم يخليك تتصرف